Tarats sait tara man tson mamam. tahol mamam tara han. i iahana han. a tahol te suata balana ni kamits taraha te takato ni iahana han. Tara sait tara gavman. kameiena topisa marken. tania namei puta. ba te lanama tara i hagusnen ba te lantua lali iasa tara nesinol gavman. Ok. tara lami puta. alie mar hatei wag. telama. telama. poata tara previous gov man tela bare la tasu e rima poata teka hamanasa ri reni. a re sagoheiera te hapita wana tson mamam na tahol mamam tarara tara poati romana. a niha. u hapita taren tara ni tatala tarara. tanaka. te sagohe mulu. tanaka lue sagohema ats tabubu koru tanen. heretunena needle te tsikine olumulu bete las pate poutseier. Tara sait turu skul. alie. lie ranga sila koru gia i tar. ats aunty tar. tahol mamam. tson mamam ni iahana han tara poateni. a tokui tanen e mas tatala nama turu mamanu lan e tara marei nami iahana han. e kamena sahaken hevi te tuhana lala turu lan i romana nahaken hevi te lami nolaha Sahaken ka tena lanami mam. na sahaken ka tegona kato poutseiowen. tegona las hamaraheiowen nonei a manka te butuna. A tanaka. ti tatala wama nori aman tahol mamam. tson mamam tara poata te lama te nuane ni. I tamalam hamatskuntua. alami kamei ats poate omi. a katun e ma nou hanapi. katune ma nou hanapi a lahisa poata balia na knock ria tara office turu katun mamam. u masmasaka taren e to kopis lasi. la kopis. balte tareiema a tahol mamam tamulu. ba nonei te katuenama ha? Alia pesa koru. lia hamanasa. lie susak baliate la talag. na taregen. ta. ah. e ha korunaba ba katun tema napin taguhunei tara ken poata te kana katun eni?A. alam. alam hoboton tua te kami iahana han eni. alam hobote sagoheiem u hiski tara bes te tuhana neni. Galu tahol mamam no tson mamam. alu e mar ruto marei mere malami mei? Alui mua taka go napin kati. balam hoboto tu hongo renama tara ni niga tego singeiela lu. Alam i mak kabuei lu. alu tego na ranga berema lamili balute lu bereme lam sahaken ka tego hala memelu puta. ba lam hoboto te taten sagohe mi a ni niga tanen, Manka has te taregilia turu tson mamam no tahol mamam ni romana. a temar hala merien a hitaguhu tara katun. esi te atei silemulu. nonei te lu hanige no a ha. si tema atei sil haniga hasemilu. alu manapin lu haniga hase mowi a hitaguhu temi singemula lu tara tahol mamam na tson mamam. Tanaka. te kamenen a lahisa. e iesu ba iesu a leader e wanken hasne taren. nori a man tson mamam e wanken mere iesu. iesu makameme ta lahisa ta tahol. e iese e tulo lasema katun hoboto nitua te ka ie iahana han. Nonei u practice te ngil korueiegilia. u katun mamam tarara egi mas tu ma tara ke ni. saha para poata te taram ats raku has tegi use i tegi hala meia tamlam u katun pinopino ri han. ats raku tegi halarei lam. ela talawena tara mamanaka. aka tema la koru has benei a nikaka tara katun te hala tala meri nonats ka tegi labe a niniga. tara sait turu skul. u skul fee e lasema. u hasogo tara pien e laseina. na mamana ken ka te ngile namen i taun. lie mas holegu shoe. lie mas holega skul fee. lie mas holeiega project fee. Bara. baliate harangata kopisig. alie hol talega mamana keni? E napina lue provide e muma a hitaguhu tara taina ken makum. mei tena napin mar lu wagolia. Koba te ranga gulalia. ma nap nuahas nowi taraha i romanu. tson mamam no tahol mamam e hala taleier esi te atei sileiegulia. nonei tena lu nou. si tema atei silene lia. ga nonei has tema lu nowi. ne si te kutie nolia tara poata ti singeia lia lugo halemelia u taramarei. nonei has tena ruto marei golia. be si tema kutie melia ena ka katalabuno ba te lue nou a lahisa tsiho. lahisu hin ngal tena hahaloso tala menowi a tsomi ats hi taguhu tena singe lalen. ba lia temar ranga tun wag. ti ngilin tuol herema lua tahol mamam na tson mamam. alie singo korueieg. alue mas rutu marei herene mumei a katun te kani iahana han. ti mar ruto marei memeien lu bena ha tuol he re nenamei lu a tson mamam na tahol mamam. na ti tahol mamam malu na ti tson mamam malu. alugo mas kato ha antuei nitua nela ha. Poateni re lasil hamanasera ha te masaka nemulu tara poate ni. a re la sil hamanasera independence. Ga te lasil merira independenct. aliam mar la nabutu wego ime tara makum te ranga nemulu alie gona butu ioweli. lue tara mareima ha? Tara sait turu skul Lue tarem a mankeni e antue nuabuta? Na sait tara health. lue tareiema hosiki nahana. a katunun kui a nurse e antuena tara han? Tana ka. te ngilin kapesa talarira. a government tarare kamena ta money? Te antue te hol ranowen u katun eni te kuira manka? Tanaka. lia katun pinpino ni han. lue taram alie ka ha nap mega tsi ha tego tupasei nemalia. sait tara economy te ranga gia lia. tsi ruen money na markato tegi sabe mema money iahana han. alue tareman e antuena? Tar pesa. lie ken peieg. alia ma tara hanap nua hasegien. nalie napin pei nuahaseieg. aliema redi sil hanap nuahasegi. alie go kato habutia ha. taraha lu nuahas a tahol mamam. lua tson mamam alu tema inapemeli puta. para kate pita nami iasa tara gavman i iasa. li puta. lema ateisil haniga nuahasegien. taraha. pasin turu ranga hatei. gusuna topisa nitataleni. ema butunei. Te lanamen ili e takots poko neni. poata te gomi tukuien tara i haguseni mua. mala mami tukunnuahas nowe tara gavmen i puta. balamte ka pinpino talam. tema atei silemi aha tego mar pipita wema han. betena. ba lam tena butu moa Non tru masmasaka te hihete lawar ara. balia tepeg. tara poata te lanameni. tego manan tuol iowa lia turu resis. lie singo korueieg. te taramarei moalu alia. alua tahol ni romana tara poateni. lie hatein tua nagolu. alia romana tena hapite hanige guma balte ruto marei herenegomalu. alua a katun e kamemu tara marei iahana han. balte halemoi lu alia ta poata te gona win eiowa lia u resis telanama tara poateni